الإعتناء بالنباتات في الأماكن المغطاه مثل المنازل أو المكاتب يحتاج معرفة وأهتمام، أول شيء لازم أختار النباتات المناسبة اللى تناسب ظروف <hesitation> الإظاءة في المكان، وكمان أختار الإظاءة وأتأكد أن النباتات تتلجى كمية كافية من الضوء، وكمان الرى أحرص على رى النباتات بشكل منتظم، لكن تجنب <hesitation> لكن تجنب الإفراط في الرى.